қазіргі қазақ қоғамына психология қаншалықты қажет
иттің қасына тостақ қояды екен сөйтіп екеуіне бір тамақ береді екен дағыны
сен адам болмадың ғой
кәдімгі бес алты жасынан бастап итпен бірге тамақ берген
өзімнің қаракөз қазағым
қазір мысал үшін қазақ болып отырып орыс келіп орыс болып кете алмаймыз
өзімізді өзіміздің мойындамау деген сөз менің ұғымымша
ы бір діни ағым бар
осы кісі өлгеннен кейін жалпы жылауға жоқтау айтуға ы тыйым салатын
ұзағырақ жауап берсем енді кешірім сұраймын
нұргүл молдағайқызы студиямызға қош келіпсіз
рахмет сәлеметсіз бе
саламатсыз ба бүгін біз ы жалпы психология туралы әңгіме айтамыз
онда әлеуметтік психология қоғамдық психология қазіргі мынау қоғамдағы қаптап кеткен ы психологиялық тренингтер туралы айтамыз
жалпы әңгімелесуге дайынсыз ғой
әңгімелесуге дайынмын кішкене қобалжуым кішкене бар өйткені психология деген бұл адам туралы ілім ғой
сондықтан енді ы сіз бөлген уақытта әліміз жеткенше тарқатып айтуға тырысамыз
тарқатып айтуға тырыссаңыз ендеше алғашқы сұрақ жалпы ы қазіргі қазақ қоғамына психология қаншалықты қажет
бұл психология адамға қажет
сондықтан бұл жерде ы ұлтына жынысына нәсіліне тағы басқа адамның әлеуметтік белгілері дейміз ғой
ы соларға бөле отырып солар тұрғысынан қарай отырып психолоия керек пе керек емес пе деген сұрақ туындамауы мүмкін
адам ол ақ болса да басқа болса да қандай ұлт болса да ол адам болып қала береді
сондықтан да адамға психология жат ғылым емес бұл менің ы маман ретіндегі ұстанымым
алайда осы жерде алайда деген бір мәселелер бар
м әрбір ы халықтың әрбір ұлттың өзінің ұлт ретінде ерекшеліктері болады осы ерекшеліктерімен де ұлт бірегейлігі бар мхм
осы бірегейлігі осы өзі ұлттың ерекшеліктерін ы ескере отырып халықтың тұрмыс тіршілігін ескере отырып өзінің бір психология әлемі болу керек те
осы дұрысырақ өйткені бізге мысал үшін ы өмір бойы қар көрмеген көрмеген африканың психологиясы біз үшін жат дүние
әйтпесе ыыы ыыы тарихы мен табиғатында отырықшыдан басқа дым көрмеген еуропа болсын басқа болсын олардың ілімі бізге жат болуы мүмкін
сондықтан әрбір ілім келген кезде бізге ы ой елегі дейміз өзіміздің халқымыздың ерекшелігіне байланысты сол електерден өткізіп солай берсе сол дұрысырақ сол пайдалырақ болады
ммм демек ыыы қазақ айтады ғой әркімді өз тамағынан бауызда деп демек әркімнің өзінің психологиясы болуы керек дейсіз ғой ұлттық ы діліне негізделген
әрине өйткені біз ұлт ретінде жайдан жай қазір мысал үшін қазақ болып отырып орыс орыс болып кете алмаймыз табиғатымыз бар жаратылысымыз бар
осы табиғи жаратылысымызды өзіміздің осы ділімізді деп отырсыз ғой соның бәрін ескере отырып өзімізге қажетті дүниені алуымыз керек
бұдан аттап басып қазір басқа ұлттың ұстанымын ұстану ы психологиясын ұстану деген бұл негізі дұрыс емес нәрсе
алайда алайда ы барлық адамға тән ы белгілі бір ы заңдылықтар болады
мысал үшін адамның миы ол ол ұлтына басқасына қатысты емес үш жүйеден тұрады да неокартес рептилия және сүтқоректілердің миы дейді мысал үшін ше
сол ми ол ол ұлтқа да басқаға да байланысты емес
осындай психологиялық мысал үшін конституциялық психофизиология деген ілім бар адамның жаратылысы мен психикасының қатынасын зерттейтін
осы ілім мысал үшін әрбір ұлтқа ұлтына басқасына қарамай адамға тән ы дүниелерді құбылыстарды зерттейді
осы бізге келеді басқа дүниелер мүмін келмеуі мүмкін
ал онда біздің қазіргі ыыы мынау психологиялық тренинг өткізетіндер неге көбіне батыстың іліміне жүгінеді біздің өзімізде ыыы ұсынар ештеңеміз жоқ па
ыыы ұлт ретіндегі ұлттық психологиямыз әлі дамымаған ба әлде ол жарыққа шықпаған ба
неге біз батыстың психологиясына көбірек жүгінеміз
мен ыыы жалпы осы сізбен сұхбатқа да келіскенімнің себебі осы өйткені осы сұрақ мені де алаңдатады
осы тұста мен де өзім ашпын ы тоқ емеспін маман ретінде
ы жалпы қарасаныз ы батыста бала психологиясы туралы алғашқы кітап бір мың тоғыз жүз жиырма үшінші жылы
жоқ ы он тоғыз жиырмасыншы жылы шығып осы ресейге жиырма үшінші жылы аударылған
ы біздің қазақтық баланың белден екенін баланың тәрбиесінің бесіктен екенін бұл жиырмасыншы немесе он тоғызыншы ғасырдың да дүниесі емес одан ертеректе болған дүние
м содан кейін психологияның бір әдемі жақсы ы саласы бар осы
м адам қайтқан кезде ы сол жақындары өте қатты қайғы қасіретті қазаны бастан өткереді ғой тұла бойындағы қайғы қасіреті болады
сол мәселемен айналысатын бір саласы бар да
сол сала жалпы психологияның бір бағыты ретінде жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысында қалыптаса бастады
сол кезде психологтар әлемде ол қандай сала ыыы проживание горя и потерии дейді
мынау егер адамның ыыы жақыны қайтыс болған кезде қалған адамның тұла бойына қалған адамға көмек керек екен
оның ішіндегі дүниенің бәрін шығару керек екенін мойындаған жалпы әлем
ал бізде жоқтау деген сыңсу деген әдет бар салт бар дәстүр бар дәстүр бар
бұл жоқтаудың қайдан шыққанын қалай шыққанын қашан шыққанын мен даже менің өзім маман ретінде білмеймін
ал сол сыңсу мен жоқтауды қарасақ жақыны қайтыс болғанда қандай құндылықты жоғалтып отыр
осыған дейін өмірім қандай еді осыдан кейін өмірім қандай еді деген сияқты бір м осы жоқтау мен сыңсудың астында терең бір мағына бар
сол сияқты осы қазақтың әрбір салтын әдетін ғұрпын алатын болсаңыз бұның әрбірінің өзі жатқан тұнып тұрған психология да
ал осы біздің м осындай тарихымыз бар осындай ұлтымыздың ерекшелігі бар осындай дүниені қазір бізге ыыы жаңғыртпай
сонау шетелден батыстан осы ілімдерді әкеліп тықпалау өзімізді өзімізді мойындамау деген сөз менің ұғымымша
енді і осы жерде бір сұрақ қоя кетейінші
мысалы ыыы атын атамай ақ қояйын бірақ ы бір діни ағым бар
осы кісі өлгеннен кейін жалпы жылауға жоқтау айтуға ы тыйым салатын
сонда дінде де бізде ы қазақтың дәстүріне қарсы ма қалай ойлайсыз
мен ы ержан менің ойымша адам м адамға егер ы дін діннің дінге бағынышты әйтпесе тұлға
белгілі бір мінез деп қарайтын болсақ онда адамды біз ыыы адами оның болмысын осы жаратқан адам ретінде не берді соны толығымен мойындамаймыз
менің ойымша адам дегенді жаратқанда осы уақытқа дейін адамды түсініп білген пенде жоқ адам жоқ
бұл жаратқанымыздың сондай бір ы құнды бір ауызбен құбылыс ауызбен айтып бұны зерттеп біту деген мүмкін емес
сондықтан бұл адамды ыыы дін арқылы мысал үшін осы көзілдірік арқылы қарауымыз мүмкін
психологияның тұлға деген конструкт арқылы қарауымыз мүмкін де
бірақ біз адамды толық көрмейміз ешқашан егер осы құбылыстар арқылы қарасақ
сондықтан өзіңіз қараңызшы мысал үшін қырық жыл бойы менде бір өзімде ы жақында бір ыыы клиентім болды
енді өзімнің де ы тәжірбиеме сүйене берсем болады ғой маман ретінде шақырып отырсыз
ы алпысқа жақындаған кісі мына несі кәдімгі иегі қатып қалған мхм жағы қарысып қалған жағы қарысып қалған да
орталыққа нейрохирургиялық ортылыққа емдеуге келген ештеңе болмайды
бір жылдан асыпты емі жоқ
содан жайлап психологқа барсын одан басқа ем жоқ депті нейрохирургтар
содан кейін келді маған содан кейін екеуміз жайлап сөйлесіп отырмыз апа бұл қандай жағдай болды неден болуы мүмкін деп сыр тартып
бізде қазақта тамырын басу дейді ғой психология деген тамыр басу негізі мхм
тамырын басып сұрап отырсам айтады бір жарым екі жыл бұрын басталды дейді
қандай бір жағдай болып еді өміріңізде десем жолдасым қайтты дейді
екеуміз қызбен жігіттей отыз қаншама қырық жылдай өмір сүрген екеуі
жолдасым қайтқан кезде дейді біраз жыл ауырып жүрген екен соны байқамай қалдым дейді
соған дейді жан жағымыздағы бүкіл алты әпкесі басқасы бәрі маған ұрысты дейді
жаныңда жүрген жолдасыңның ауруын байқамадың ба не болды бұл не болды деп те
сол кезде дейді мен дейді ешкімге ештеңе аузымды ашып айта алмадым дейді
екі жыл бойы рухани жаны деңгейінде жағы қарысып келген адам
содан кейін бірнеше кездесулерде осы сөйлеттік
осы жағыңызды қарыстырмай егер сіз айтқыңыз келген дүние болса ешкім естімей отыр естіп отырған жоқ осы жерде айтыңызшы десем құдайдан қорқамын дейді бұл құдайдың ісі ғой дейді
жарайды құдайдың ісі дедім күнәсінің бәрі осы нұргүлге болсын деп ішіңіздегі дүниені айтыңызшы
ол іштегі дүниені де жаратқанымыз жаратқан ғой енді деп соны мен деген
осы жерде мені маман айтқызып отыр менің тілім жазықты нұргүлге осы барлық күнәм деп ішіндегіні айтқан кезде
ішіндегі дүниені тыңдап отыру мүмкін емес тірі жан үшін
екеуміз қосылып еңіреп жыладық сол жерде
солай жайлап жайлап жағы да тарқала бастады
міне сондықтан да бұл дін бар ыыы мәдениет бар ыыы басқа да заң бар сондай бір неше түрлі құбылыстар бар қоғамдық
онымен бірге адамның өзінің табиғаты бар бұл табиғатқа қарсы келу де кейде мүмкін болмай қалады
осы жерде енді бір ортақ бір үндестікті тауып адам м бір өмір сүру керек сияқты табиғатына да қарсы келмей де
сондықтан менің ойымша бұл кез келген дін болсын бұл адамның табиғатына қарсы емес дүние ғой
содан кейін мен осы жақында кейде әр ыыы бір қиын жағдайға кездескенде бір атаның балалары деген мұхтар мағаинның жақсы шығармасы бар содан оқимын сол жерде бар
бүкіл дүние адамзат үшін жаралған дейді бұл дін де адамзат үшін жаралған шығар деп ойлаймын мен
ал жақсы енді тағы да өзіміздің отандық психологияға келейікші жарайды ұлттық демей ақ қояйық тіпті отандыққа келейік
мысалы жаңа сіз айтып отырсыз біздің ұлттық ыыы мәдениетімізде ұлттық салт дәстүрімізде жоқтау деген жақсы ыыы дәстүр бар
бұл ең бірінші тіпті басқаны былай қойғанда адамның ішіндегі запыранды көз жасы арқылы төгу иә иә
ал енді қараңыз да біздің қазіргі ыыы мынау психолог болып жүрген адамдар ыыы енді адамдар дейін мамандар демей ақ қояйын адамдар
өйткені маман емес екенін мен де жақсы білемін адамдар м халықты неге батыстық психологияға бұра береді
олар жаңағы жоқтау бар екенін білмей ме
ержан ыыы әрбір сұрағыңыз мысал үшін ыыы бірнеше бірнеше құбылыстарды қамтиды ұзағырақ жауап берсем енді кешірім сұраймын қалағаныңызша
менің ойымша ыыы жалпы қазақ психологиясын ы отандыққа келеміз қазір де осы ұлттық психологиямызды ыыы осы он тоғызыншы ғасырдың
екінші жартысына дейін және он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысынан кейін деп бөлуімізге болады
бұл менің маман ретіндегі жеке пікірім
неге оның себебі ммм бұрын мысал үшін ыыы енді біздің тарихымыз осы орыс ресей ресеймен байланысты ғой
біздің отандық психология да ресейдің психологиясымен байланысты оның тарихи себептерін өзіңіз білесіз
мынау ресейде ммм личность деген ұғым бар қазір қолданылып жүр біздің отандық психологиямызда тұлға деп мхм
осы личность ұғымы ы адамның человек дегеннің антоним ретінде қолданылған дүние
яғни биомасса тобыр хайуан тварь осы жаман ыыы ұғымды адам емес дегенді білдіретін ұғым личность деп айтылған
және адам оған қарама қарсы оған адам деген ұғым болған
осы личность дегенді ммм сперанский деген негізі ы қазақтың тарихында да үлкен із қалдырған тұлға бар оны да білесіз мхм
осы кісінің ыыы еңбегі деп айтуға болады
личность деген ұғымды бойдағы бүкіл дүниені ы бүкіл дүниеге билік жүргізу керек
ы осыны қалай айтады ғой игеру дейді ғой мхм адам өз өзін игеру керек деген мақсатта личностты игеру керек
яғни мынау бойдағы бүкіл жаман нәрсені игеру керек деген мағынада қолданған ұғымы мхм
содан бастап бастау алады осы личность деген де мысал үшін
ы біз осы ұғымды аударып әкеліп тұлға тұлға деп адамға тән қылып жібердік адамға тән қылып жібердік оны
ал қазақ ұлт психологиясынан алыстап кете алмаймыз біз
осы ұлтымыздың ерекшелігіне келетін болсақ тұл деп кімді айтады
тұл жетім дейді дымы жоқ ұстаз шәкіртсіз ұстаз тұл дейді яғни жоқ дегенді білдіреді мхм
яғни кез келген адамға мысалы үшін маған тұлға деп қарасаңыз онда мен жоқ дүниемін
осындай тарихи астары бар
осы мәселе мысал үшін он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысынан бері қарай келе жатқан дүние деп отырмыз ғой
түрлі түрлі тарихи саяси басқа да себептерге байанысты жалпы айтқанда да
осыдан бері қарай келе жатқан кезде менің ойымша ыыы өз өзіне сенбеу ы үлкен тұрып кіші сөйлегеннен без
деген сияқты ы адамның табиғаты мен жаратылысынан ажырататын дүниелер жайлап жайлап орын ала бастаған сияқты осы жүз елу жылдың ішінде
осы почти екі жүз жыл болып баратыр ғой екі жүз жылдың ішінде
осы екі жүз жылдай болған дүниенің мен салдары деп ойлаймын
өзімізде болып тұрып көршінің баласы жақсы өзімізде өзімізде болып тұрып үлкен сөйлеу керек өзімізде болып тұрып байдың баласы сөйлеу керек
сондықтан да өзімізде бар дүние бірақ та батыстікі дұрысырақ сияқты әдемірек сияқты бізге келетін сияқты
қолда барда алтынның қадірі жоқ қолда бар алтынның қадірі жоқ
бірақ та сіз сіздің осы айтқаныңызбен келісемін қазір психология саласында жүрген адамдар бар және мамандар бар
бұл адамдар да психология саласына түрлі себептермен келеді
өзінің де мысал үшін жеке басының мүдделерін қанағаттандыру үшін келеді
ақша табудың кәсібі болып кетті бұл деген адам жанына деген өте жауапты іс қой мысал үшін
қазір оп онай тренингті өткізе салып мен өмірімде бірде бір тренинг өткізіп көрмеппін өткізуге қарсы адаммын
соншама адамның жанына үңілу деген мүмкін емес қой мысал үшін да
сондықтан да осындай осындай дүниелер бар бұның бәрі жақсы дүние емес бірақ уақытша дүние деп ойлаймын менің ойымша
осы адамдар енді не айтқым келді осы адамдар менің ойымша бұл психологияны жете меңгермеген ғой маман ретінде
сондықтан да ы біз сияқты басқа мысал үшін ы психологтар сияқты бұлар диссертация жазбаған бір емес екі емес үш диссертация бес диссертация мысал үшін
сол кезде мүмкін ы терең жіті меңгермеген шығар терең зерттемеген шығар да
сондықтан да қолда бар алтынның қадірі жоқ
бірақ та олар білмейді бала психологиясының мысал үшін жиырмасыншы ғасырдың жиырмасыншы жылдары пайда болғанын
ал бізде деген жаратылысымызға тән дүние бұл бала психологиясы деген мхм
ал ы ы мынау ақыры тренингке қарай келе жатырмыз ғой қазір тренинг өткізіп жүрген м енді белгілі белгілі ханымдар бар ханымдар емес ы ханым емес мырзалар да бар
жоқ енді біздің негізгі білетіндеріміз ханымдар жақсы да болсын
сіз ер азамат болғаннан кейін ханымдарға көңіл аударған шығарсыз мүмкін әйтпесе мен мысал үшін аты жөнін білмейді екенмін ыыы
өткенде бір мысалды келтірдім өзім тікелей эфирде инстаграмның тікелей эфир дегені жақсы болды ғой қазір мхм
сұрақ қоя береді қоя береді соларды жинақтаймын дағы бір сұрақты беремін жауап беремін мысал үшін
сол жерде мен айттым осы біздің адамның миы үшін ы ма деген предлог дейді орыстарда қалай қазақ тіліндегі жалғау
ма ме жоқ деген дүние адамның миында жоқ дүние адам қабылдамайды
мысал үшін қазір сіз тас емес дегенді көз алдыңызға елестетіңізші десем мысал үшін ержан сіз тас елестетесіз да
соған байланысты бір ер кісінің мен кім екенін білмеймін төртінші болма деген бе бесінші болма деген бе бір кітабы бар мхм
дұрыс емес нәрсе бұл бұл кәсіби тұрғыдан алғанда дұрыс емес нәрсе
өйткені біздің миымыз ми жүйесі ма ме дегенді түсінбейді бұл лингвистикалық конструктик жақсы
ол мырза ма ханым ба бәрібір иә сондықтан мырза ханым деп сөйлеңіз жақсы
бірақ ы қазір осы м псевдопсихологтар псевдопсихологтар ыыы тренинг өткізіп жүр бұл қаншалықты тиімді жалпы өзі ы біздің халық осы ы тренинг өткізуге мұқтаж ба
халық мұқтаж болғаннан кейін тренингтер өтіп жатыр ержан өйткені мұқтаж болмаса тренинг өтпейтін еді
африкаға барып сіз ы былғары тон шуба сата алмайсыз сондай мұқтаж болғаннан кейін ғана керек болған дүние болып тұр халық барып тұр
ааа олар дұрыс бағыт бере алып отыр ма сол халыққа бұл екінші мәселе
сондықтан сіз і сөзіңіздің басында өте жақсы айттыңыз психологияның психология саласында жүрген адам бар және маман бар
ыыы егер тренингті мысал үшін маман өткізетін болса таза маман білімі бар ілімі бар он жылдан астам жұмыс жасаған мысал үшін де ондай болса
мүмкін ол белгілі бір ыыы өз пайдасын жемісін тигізер
менің адам ретіндегі жеке маман ретіндегі пікірім сізге маңызды болса мен тренинг өткізбеймін
неліктен себебі ыыы осы сот психологиясы саласында мен ыыы бірталай қызмет атқарып жүрмін ғой
м кәдімгідей экспертиза жасап отырған кезде менде менің ы тәжірибемде кездескен екі адам болды
екеуі де тоғыз жасында тұл жетім қалған әкесінен де шешесінен де айрылған
екеуі де көшеде өскен екеуі де көрмеген дүниені көрген
екеуі де қатар бірақ біреуі төрт рет сотталған біреуі өте жақсы жағдайға жеткен
сосын мен жайлап осы жерде адам ретінде қызуғышылығым оянады ғой жайлап сұрадым бұл қандай жағдай жеткізді екен деп екінші кісіні сонау шыңға жеткізген
сонда түсінгенім сол анасы мен әкесі қайтқан тұста мына кісі бір өзінің кластасына ғашық болыпты бір әдемі балалық сезімі болыпты
яғни ол кісі осы сезіміне ыыы сол сезімі тіреу болған бұл кісіге түсінесіз бе
содан кейін сол әдемі сезім әдемі болып жалғасып екеуі отау құрып балалары бар басқасы бар әп әдемі адам болып кетті мысал үшін
сондықтан да бірдей жағдайда бірнеше адам болуы мүмкін бірақ оған түрлі әсер болуы мүмкін
ол екі адамның табиғаты екі бөлек даже мынау біздің қолымыздағы мына іздеріміз де бір бірімізбен сәйкес келмейді
әрбір адамды адам еткен нешетүрлі әсерлер бар себептер бар оның психофизиологиялық жағдайы бар
сондықтан менің айтқан дүнием біреуге жағуы мүмкін біреуге жақпас түгілі оған кері зиян тигізуі мүмкін
сондықтан да адаммен жеке сөйлесіп жеке адамның тамырын басып әйтпесе топтық терапиялар деген болады он он бес адамдық да қарым қатынасқа байланысты
осы жерде жайлап ұзақ көруге болады
ал бұл менің ы маман ретінде және адам ретіндегі біріншіден және маман ретіндегі өзімнің тәжірибемнен жинақтаған ыыы өзімінің түсінігім
сол жалпы сіз ыыы жауап беруден жалтарып отырсыз
қазіргі тренинг өткізіп жүрген ы адамдарға көзқарасыңыз қандай
мысалы шынымен олар пайдалы ақпарат бере алып жатыр ма жоқ әшейін халықтың санасын улап қана қайтарып отыр ма
қайта айналып келдім сұрағыма
бірінші кезде менің пікірім өте жаман болды шынымды айтайын
қазір пікірім дұрыс білесіз бе неліктен
өйткені ы бірінші кезде ы менің жүрегім айнитын бірінші кезде кәдімгі маман ретінде жүрегім айнитын қазір пікірім дұрыс
өткізе берсін дейсіз ғой жоқ қоя тұрыңыз қоя тұрыңыз
бұл қазақ қаншама жылдар бойы жүз жылдан астам деп айтып жатырмыз мысал үшін да өзін адам екен деп келмеген
осы мысал үшін екі мың ы он оныншы жыл дейінші может он бесінші жылға дейін бұл қазақстанда психология орыс тілді қазақтар үшін ғана керек болды
менің өзіме қазақ тілдік мамандардың әйтпесе адамдардың келіп жатқаны осы бертінде ғана тек орыс тілді мамандар орыс тілді адамдар ғана келетін ді
қазақ өзін адаммын деп санамайтын
яғни осы ханымдар арқылы мырзалар арқылы ауылдағы адамнан бастап қаладағы делік мынау еңкейген қартқа дейін жас бәрі өзіне назар аудара бастады
еее мен адам екенмін ғой мен жақсы өмірге лайық екенмін ғой менің мысал үшін түпсанам мен санам бар екен ғой деген сияқты адамға бұл тренингтер ой тастайды
осының өзі үлкен жетістік
бұл бірінші жағдай екінші жағдай мысал үшін сіз бір нәрсеге жақсы көзқараспен бардыңыз делік
егер сол жерден алған дүниеңізді алсаңыз егер сізге пайдаңыз келіп жатса аласыз
ал егер пайдаңыз келмесе ала алмасаңыз сізге көмектеспесе сіз өзіңізге көңіл аударған адамсыз уже
сондықтан сіз артқа қарай шегінесіз ғой басқа мамандарды іздей бастайсыз
сондықтан менің ойымша айтып отырмын ғой бұл тренингтердің де уақыты белгілі бір өлшеуі ғана өлшеулі ғана
біздің халық менің ойымша ойлаймын өзіне көмектесетін ыыы осы табиғаты мен жаратылысынан алыстамайтын шетелдік емес жалпы жақсы мамандар бар
құдайға шүкір жетерлік соларға барады деген менің сенімім мол
әйтпесе осы өткізіп жүрген адамдар ханымдар болсын мырзалар болсын олар да енді қатып қалған бір конструкт емес қой
олар да оқып жатқан шығар олар да білімін терендететін шығар
демек қолдайсыз
сондықтан бірінші қолдамадым қазір қолдайтын себебім адам өз өзіне көңіл аударды өте дұрыс құбылыс
ы енді ы бұлар осынша адамды жинап отыр біздің халық шынымен де психологиялық тұрғыда сондай төмен дәрежеде ме
сондай бір психолог емес біреудің тренингісіне баратындай ы төмен сананың сондай жұтаң дәрежеге түсіп кетті ме
бір ғана мысалды келтірейінші
содан кейін бір ы біздің ыыы мәдениетімізбен ұштасатын бір дүниені де айтқым келіп отыр ы
маған бір адам келді ы он жылдан астам есірткі тұтынады
басқа бір адаммен қосылып тамақ ішпейді екен
жиырма алты жастаға ер жігіт кәдімгі тепсе темір үзетін дейді ғой
сондай өзі де денелі үлкен жігіт қазақтың жігіті
көзіме қарау әйтпесе менімен сөйлесу былай тұрсын кәдімгі бір сағаттың ішінде осы тығылатын тесік болса тышқаннын ініне дейін кіріп кететін еді ана кісі сондай деңгейде отырды
содан мен жайлап сұрастырып байқадым бұл не болған жағдай екен не болды бұл өзін соншалықты ұстай алмайатыр адам екен деп отырған жоқ деп
осы жағдайға жеткізген менің түсінігімше м егер де ата анасына қарсы келсе әйтпесе ыыы бір бала ойын баласы ғой тентектік жасайды
булығып тұр бойында мысал үшін неше түрлі гармондар сезімдер соларды шығарғысы келеді ы осындай дүниелер болса м иттің қасына тостақ қояды екен әжесі
сөйтіп екеуіне бір тамақ береді екен дағыны
сен адам болмадың ғой мынаның денгейіндесің ғой деп
қаншама жылдан астам кәдімгі бес алты жасынан бастап итпен бірге тамақ берген
өзімнің қаракөз қазағым
көп осындай жағдайлар өкінішті өте өкінішті осындай жағдайлар өте көп
содан кейін бұл да енді біздің ы ұлттық ерекшелігіміз деп айтудан мен оған қарсымын бұл ұлттық ерекшелігіміз емес
осы тұлға басқа деген неше түрлі құбылыстар келді ғой бізге
осындай осындай ыыы обьективті себептердің салдары шығар деп ойлаймын да
енді тікелей мамандығынызға қатысты бір екі сұрақ қояйыншы мхм
мысалы сіздің алдыңызға ер адамдар көп келе ме әйелдер көп келе ме
алпыс проценті әйел адамдар қырық проценті ер адамдар
а намысы жібермейді көбінесе ер адамдардың бұл ер адамдардың мәселесі жоқ деген емес
ер адамдарды ы кішкентай кезінен бастап тәрбиелеген кезде ер адамдар жыламайды ер адамдар мынандай мынандай деген менің ойымша бұл тәрбиенің әсері деп ойлаймын
ер адамдар ы намысы ма бір сондай бір өзінің ы мінезі бар басқасы бар сол жетіспейді бірақ та менің ойымша менің ойым емес жалпы ілімнің ы ұстанымы ғой ер адамның да жаны бар
сонымен қатар психологияны бұл жерде біз тек мәселенің денгейінде ы әйтпесе бір проблемалармен айналысатын дүние деп айту мүмкін емес
мен мысал үшін қазір экзистенциялық психотерапия деген саланы ұстанамын өзім
бұл ы сала бойынша өмір мен өлім мәселесі адамның жалғыздық мәселесі осы өмірдің мәні мен мағынасы және де ммм осы өмірде ыыы өзім не істей аламын
не қоя аламын бұл өмірге неге келдім екен деген осындай сұрақтармен айнылысатын экзистенциялық психотерапия деген де
осымен айналысып отырмын
не бұл бұл сұрақтар деген көбінесе ер адамның сұрақтары ғой
әйел адам баламен айналысып кетеді үй шаруасымен айналысып кетеді
бұл сұрақтардың деңгейіне дейін де жете алмайды
ы екінші сұрақ мысалы ы біздіңше қазақы менталитетпен қарасаңыз психология деген бір ы бір жағы жігіт ретіндегі өзімнің ойым
психология деген бір ерігіп жүрген адамдардың әңгімесі секілді де мхм мысалы өзіңізге өзіңіз сенімді болмасаңыз психологияға барыңыз дейді психологқа барыңыз дейді
ал осы кезде ы сіздің алдыңызға жағдайы жақсы адамдар көбірек келе ме жоқ әлеуметтік жағдайы тұрмысы төмен адамдар көбірек келе ме
жалпы байлар психологияға келе ме деген сұрағым ғой
көрдіңіз бе ммм бұл мен айтып отырмын ғой психология деген ы жан адамның жаны адам туралы ілім мхм
өзіңіз ойлаңызшы ы біз о баста абайдың өзі айтып өткен адам жан азығын және тән азығын қажет етеді деп
сол он тоғызыншы жиырмасыншы ғасырдағы болған оқиғалар болмай осы осы жан азығын мойындап тән азығын мойындап келгенде біз қандай деңгейге жететін едік
естественный дейді ғой осы табиғи осы деңгейімен жүре берген кезде қандай деңгейге жететін едік оны мен білмеймін
бірақ көптеген ыыы қайғы қасірет көптеген себептер болды біздің тарихи орын алды
соған байланысты біз ы жалпы халық ретінде өзіміздің табиғатымыздан көп алшақ кеткен адамдармыз
осындай табиғатынан алыстаған адамдар келеді көбінесе бұның байы да кедейі де емес ыыы бұл бірінші
екінші ы адамның менің пікірімше жан азығын қажет етпейтін адам жоқ бәрі қажет етеді
бұл дегеніміз кітап оқу басқа оқу да
бірақ балалық шағы болсын үлкейгенде болсын әйтпесе осы оқиғалардың қаншама көзі көргендер бар
солардың ы осындай қиын жағдаймен кездескен кезде өзінің жалпы болмысында қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін қорқыныш сезімдері болуы мүмкін
осындай түрлі түрлі мәселелермен айналысады психология
яғни ммм адамды не мәселе ммм ойландырады жан деңгейінде осы өзінің өмірінде
осы өмір сүруге қатынасқа түсуге қандай мәселелер кедергі келтіреді осы мәселелердің төңірегінде ы осы сұрақтармен келеді
ы олар сіз кедейсіз бе байсыз ба деп мен өмірімде біреуінен сұрап көрмеппін
бірақ та егер ы жағдайы келмей жатса ы оны айта алатын ата ана да бар оны айта алмайтын адам да бар
егер соны айтып жатса біз де енді хайуан емеспіз ғой
ы мен өзім қазақстан психологтар одағының ы мүшесімін
осы одақ деңгейінде ыыы әрбір өз маман өзі тегін жүргізуі мүмкін әйтпесе жеңілдік жасауы мүмкін ондай жағдайлар да қарастырылады
бірақ та мен қанша бай адам кедей адам деген оны зерттеп көрмеппін оны зерттеу негізі менің маман ретінде этикама жат дүние мхм
жақында мысал үшін арыс оқиғасы болды
ааа менің бір қынжылғаным ы соншама халық ы осындай қырғын ы қасіретпен кездесті делік те мыңдаған халық қой мхм
бұл жерде әрбір мектепте жұмыс істеген осы қазақстан республикасының ы психологтар одағы дейтін қоғамдық қор бар мхм
сол қоғамдық қордың психологтары барып тегін көмектесті кәдімгі басып отырды аяғын басып отырды қолын басып отырды осылай әупірімдеп алып қалды
психологтар көмектеспегенде мемлекет көретінді көретін еді менің маман ретіндегі пікірім
бірақ жаңа жыл болған кезде мен ойладым осы ойпырым ай осы психологтарды бір кішкене мақтау қағазын береді ме екен деп ол құлағым шалған жоқ
менің өзім мысал үшін сол жағдайға баруға маман ретінде дәтім бармады өйткені сол қалада өзімнің жақындарым тұрған
сондықтан сол қалада қандай психологтар әрекет етті сол психологтарды қалпына келтіруге өзім тегін жұмыс жасадым мысал үшін
осындай біз енді адам мәселесімен айналысып жүргеннен кейін бұл ммм ақшаны биікке қоя алмаймыз ғой
осындай осындай психологтардың көрінбейтін ерліктері көрінбейтін тірліктері бар
ал ы айтып жатырсыз ғой жалпы ыыы мемлекет осындай қысыл таяң кезде ғана керек қылатын секілді психологтарды
өзіңіз де айтып отырсыз жаңағы ыыы қылмыстық де жұмыс істедім деп
жалпы өзі ы мемлекетке мемлекетке ы керектеріңіз бар ма сіздердің
тек қана халықпен айналысып жүре бересіздер ме сұрақтарыңыз сіздің
ақыры сіздер ы істеген жұмыстарыңыз көрінбейді екен болмаса бір ауыз сөз арнамайды екен
ондай мемлекетке психологтың керегі бар ма жоқ па деген сұрақ басқа да негізі мәселелер бар
жалпы алсаңыз осы елімізде мемлекетімізде ы жоғары оқу орындарында факультет деген бар кафедра деген бар м
факультеттер үлкен дүние кафедра деген кішірек дүние бір жағынан сабақтардың деңгейінде құралатын дүние де
ы психология факультеті мемлекетімізде жоқ
бұл психологияның сондықтан мемлекетімізде ірге тасы жоқ
мүмкін ол біздің анау ы ұлттық менталитетімзге тікелей байланысты шығар өйткені халық өз жарасын өзі жазып алады ғой
жоқ оған байланысты емес деп ойлаймын бұл бірінші мәселе
екінші мәселе м психология адамның жанымен айналыстын дүние ретінде қызір мемлекетте танылмай отыр педагогиканың деңгейіндегі ғана дүние болып отыр бұл екінші мәселе
үшінші мәселе м өзім айтып отырмын ғой ы сот сараптамасы саласында жұмыс істеймін деп
ы отыз бір түрлі ы сот сараптамасының бағыттары бар түрлері бар соның ішінде сот психологиялық экспертизасы деген заң деңгейінде бекітілген бар да
бірақ ол туралы оның онымен жұмыс жасайтын маман жоқ біріншіден екіншіден ы соны сертификаттайды ғой мысал үшін әділет министрлігінің деңгейінде
өзім де талай хат жаздым мысал үшін осы мемлекет эксперт ретінде танып қағаз беретін қағаз да бермейді
қазір маман ретінде өзім специалист дейміз маман ретінде қатысып жүрміз осындай істерге
осындай ы қалай айтсақ мойындамау бар негізі мемлекеттің деңгейінде бұл бірінші мәселе
бірақ та бұл қазақ өз жарасын өзі жазып алған ы дегенмен байланысты емес сияқты бұл да кеңестік дәуірдің бір қалдығы
себебі мысал үшін осы кеңес дәуірінде қазір психотерапия психологияның небір салалары бар да
психологияның не екенін ұғынып келе жатырмыз
ал кеңестік деңгейде психоаналитикалық қана бір ғана өзі психотерапия деген болған жоқ
психологтар болды түрмелерде мектептерде және психиаторлар болады ауруларды емдейтін
психологияның өзінің дамуы ол мемлекет кеңес үкіметі үшін керек емес дүние болды
жақсы енді қараңыз мемлекетке онша ы керек емессіздер
жоқ тұра тұрыңыз енді соңына дейін адамға керек екендеріңіз белгілі бірақ мемлекетке онша керектеріңіз шамалы болып тұр
енді қараңыз ы қандай да бір үлкен қылмыс болды дейік есептейік иә қандайда бір үлкен қылмыс
сіздер ы тәуелсіз психолог ретінде сол қылмыс жасаған адамменен тікелей жұмыс істей аласыздар ма
жоқ оған мүмкіндік берілмеген енді берілмеген
енді бірақ та бірақ та мынаны қараңыз мен бір іске қатыстым осы ы қоғамдық резонанс дейді ғой сондай бір іске қатыстым
ы сол жерде қоғамдық қор мемлекеттің психологтарына сенбей қоғамдық қор халық арқылы өзінің тәуелсіз психологтарды тартты
сол кезде қырғыз қырғыз елінен ресейден және мені шақыртты осындай болды осылай дүниелер болады
енді енді бір сұрақ сізге жақында біз ы сириядан үш рет қайтарып алдық адамдарымызды мхм
ол енді ы үлкен ы үлкен жағдай ол ол халықаралық деңгейдегі біріншіден
екіншіден ұлттың болашағы үшін ы және және жетімін жылатпаған халық ретінде ұлттық менталитетімізге жақын дүние де
ол кім не десе о десін бұл үлкен шаруа
бірақ енді сол жақтан келген балалардың ертеңі не болады осы ы сіз психолог ретінде қандай баға бересіз
мысалы олар қазақ айтады ғой қан көрген дейді олар қан көріп келген балалар болмағанда мылтықтың үздіксіз атыс атылғанын тыңдап келген балалар мхм
біз осыларменен қалай жұмыс істеп жатырмыз қазір осыдан хабарыңыз бар ма
бұдан менің хабарым жоқ хабарым жоқ өйткені ы бұл мәселемен ы негізі жабық операция болды деп естідім
сондықтан да арнайы ы мамандарды өздері таңдап мемлекет ы өздері айналысқан болуы керек
ы бұдан менің хабарым жоқ
бірақ жалпы алған кезде ы осы сирияға кеткен ы бірақ балалары осы жақта қалған сондай бір отбасымен өзім жұмыс жасадым ы сараптама жүргіздім
сол кезде менің байқағаным м жалпы адамзатқа дінге ыыы өмірге деген ы қате пікірлер кішкентай балалардың бойында өте көп қалыптасқан жасына жетпей жатып
мысал үшін діннің не екенін білмейді ғой
бірақ әкесі сол жаққа кеткеннен кейін бұл соншалықты жеккөргені соңшалықты бұл дін дегенді бір сондай бір жеккөрініш сезімі бар да балада мысал үшін
бұл баланың ы табиғаты үшін баланың психикасы баланың денсаулығы үшін өте қауіпті дүние
осындай осындай салдары болады
ол соғыс қанды көріп келген діннен бөлек қанды көріп келген балада онда да неше түрлі бұзылыстар болады
ол бұзылыстармен жұмыс істейтін мамандар бізде бар ма жоқ па білмейді екенмін
ы бар шығар деген үміттемін және менің ойымша кемі бір жарым екі жыл осы балалармен жұмыс істеу керек мхм
бұл менің маман ретіндегі пікірім бірақ ол балалар маған әлі жеткен жоқ
енді осы жерде бір мәселе бар
ол жақтан келген балалардың көбі қазақ тілді иә
ал жақында м бір бейресми отырыста ы президент кеңесшісі аида ғалымқызы бізде қазақ тілді психологтар жоқ дейді
бар сіз шынымен келісез бе осыған жоқ па бізде
қазақ тілді психологтар ы жоғарғы денгейдегі психологтар
бірақ қазақ қазақ тілді психологтар бар мектептерде бар ыыы мектепке дейінгі мекемелерде бар
ы жоғарғы денгейде деп айтайық кәсіби маман ретінде психологтар өте аз онымен келісемін
а сіз жоғары жақтан осыны дайында деген тапсырма мен ұсынысты қабылдайсыз ба
қабылдаймын рахмет
не айтқыңыз келеді қосымша айтуңызға болады уақытымыз бар
менің ойымша қазір ы өзімізге деген сенімсіздік пе өзімізге адам деп қарамау ма түрлі себептердің әсерінен психология өте ммм арзан ілім болып кетті
бұл көңіл қынжылтарлық дүние
менің ойымша біздің психология сол м абайдың деңгейіндегі өзіміздің ұлтымыздың деңгейіндегі осы он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысына дейінгі
сол деңгейдегі ы рухани бір дәстүр ретінде рухани бір ілім ретінде қалыптасуына өзінің мүмкіндігі бар деп ойлаймын
мемлекет тарапынан болсын адамдардың өзінің тарапынан болсын ы қызығушылық болса өз табиғатымызға оралуға өз табиғатымызбен өмір сүруге мүмкіндігіміз бар
өйткені ммм біз өте көп қайғы қасіретті де көп дүниелерді бастан кешкен халықпыз ғой
осы бастан кешкен дүниелердің ы барлығын көтере білгеніміздің менің ойымша м бірден бір себебі біздің қанымыздың тазалығы
бұл білмеймін енді қандай мемлекеттерде қандай халықта бар дүние екенін бірақ қазақ қан тазалығына өте мән берген
қан тазалығы бұл адамның адам болып қалатынының алғы шарты
қазіргі дүние деген қазіргі уақытқа дейін осы қан тазалығы бар
сондықтан да менің ойымша тұлға мінез ретінде қалып қоймай тренинг денгейінде қалып қоймай
адам ретінде өзіміздің жаратылысымыздың барлық ресурстар дейді ғой осыған сәйкес жаратылысымызға сәйкес адам ретінде м өзімізді мойындап өмір сүруге мүмкіндігіміз бар деп ойлаймын сенімім де мол